Kot nekikonoree rapinik ii anan kekuru benki, kokikotaret bik mising, amu ki kicham kikonore bik korik. kondene chita kit ne ruio ne u motoit koindene orit ko ngap nge chor, lakini kigokaranitut ma kikonyone benki. Kitinye chita rapinik tutikin. iwendi ipi inde benki aki ingen ile iripatin ma tuai chii. Benki, ko kikotarite bik enkonorwet. Itinye konorwet. nyuny kitikin iip ko kepkonoru. Benki